<audio distortion> koa izy da misy gny nouilles, misy gny lasopy miaraky amy fruits de mer, misy gny lasopy jarret, misy gny lasopy chinoise, ah ino koa, misy gny lasopy atody, de misy lasopy miaraky amy toa van tan toa, van tan mine, angamba zay.